Nigeria laff ghudio afrikathi ishinen kabila birrithi kas jira kabila karibu dhib lamaa shantam hijrthi won dhubetthu lugha dhubethen shantam wonin ghudio houser fulania ee dhubinen eboaf iyo rubbathi jira eee won ishia thaa ishin akhan midhaseth dib braside brown faa wonsun faa dhadhoseni won akii pesa faa borbadheni mzikinen lila dhothiye mziki hinjirthii mziki thaa garaaaà woraa dhub rifessinen midhafonea hinjira sagalenen hinjrthi sagale worra akhii jolp rice faa dhub movienen lila actithiye won ishian suun